Ireto avy ny fomba fiasan'ny lafaoro: ny lafaoro dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ary tsindriana fotsiny ny bokotra mampandeha azy de mandeha izy ary afaka vinavinaina ny hafanana ao anatiny amin'ny alalan'ny bokotra ampiasaina aminazy.